Aɣlawele afɔnewele, afɔnewele, aɣlaɣla nʋamɩ mʋ afɔwele, aɣla la yafusu ɛbɛ yafusu ivi alo mʋ ɛbɛ nadukɛ la yakutu fusu ɔtili, mɛ afɔwele aɣlala, yadʋ ivie naɣla blamɛ, aɣla kɔbɛkɛ blamɛ, mɛ ayɔ yanɛbɛ alo ɛbɛ nadukɛ la mɛ afusu ɔtili. Mɛ adu naɣla adu ɔtitiɛ alo yanɛbɛ naɣla buala, mɛ abuaɣla dunu alɛ kɔbʋɛ kɔbʋɛ buapɛ, mɛ atsi du ivi blamɛ matsi wele mu alɛ ekele belie buapɛ mafusu ivi tsɛlɛ metsue naɣla metsitso aɣla mɛatsitso metsitso ɛtsɛla, mɛ aɣla alikɛ mɛ ɔmakatʋ ubui di namatsi zɛ fua, alo ɛnɔma tsiba ɛna matsitɛ ubui dinu yanukpa fua, mɛ ɛsɛ lifala.